فنان كوميدي لما انا نكون كوميدي نكون نضحك الناس والضحكة <hesitation> يكون على وجوههم يضحك هيكى ويخليهم يعني ننحى الاحزان من وجوههم والا نحجج ننحى الحزن والا الزعل لوكانوا زعلانين لما يشوفوني يضحكوا. وهادي حاجة مفيدة يعني يعني تكون مثلا خدمة وفي نفس الوقت خدمة وفي نفس الوقت رسالة هادفة.